naloovelo hanimu n memo le tu ru b Solde Bar εe gir mere kwaAA dde me strawberryinda wu Kanju anne assiri lam Kanju wrenchini metai kaya ke r historia mam raya bua ch'wa alal a d gue b awtande